A toetrandra bôka Brezily ndraiky zen̈y ny akamarozan-dreo i koa a tirôpikaly fô, mafana aviô a somara mandomando. Avy eo i- miaraka amin’ny a alan’ny amazonina àby rô zen̈y izy. De amin’ny antinanany ndraiky andrefana ndray zen̈y, a mafana zen̈y hafananan-drô, may.